Yatu apa ku dikande na malapu situnga mai buah buahan, lemo. loka, <hesitation> pao, <hesitation> apa mae pitaminna tumati, dikande dena ke rempa rempana dikampong. Mae utan utan bayang, utan sawi, utan kol, <hesitation> marasa mani tumai lengkap ngaseng tu pitaminna bete, budaduka pitamin anu apa mai bang, <hesitation> te dikande kande minuman yatok golla gollana keanu to ni kande tumai biasa naruangki sakit tak deng sehat. <hesitation>